हम तहलवो ज्यादा पसंद करवें दौड़वे की अपेक्षा। कहे से कि दौड़वे में थोड़ी सी ताकत चाहने आहत हैंगी। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम दौड़ो नहीं है तो खड़े खड़े गिर जाओ। एसे अचो है कि तहल लेओ कहे से कि तहलवे में ज्यादा ताकत नहीं लागत हैंगी। आराम से चलत जाओ धीरे धीरे एक दो एक करके पाव बढ़त जाओ। फेराव इतनो घूम के चले आओ सो वो तहलवो हो गओ। और तहलवो भी सबेरे सबेरे को ज्यादा लाभकारी होत हैंगी। ऐसो नहीं है कि कहवौ भी उठे और मुँह उठा के चल दओ सो तहल लओ। और ई हिसाब से तहलवो ज्यादा पसंद करे। कहे से कि इमे ज्यादा ताकत की जरूरत नाईरख रही। जैसे पैदल चलत हैंगे।